اول شي لازم يكون عدنا مصباح جديد نفتح القديم نفرو اذا كان گلوباي واول شي لازم نطفي الضو طبعاً <hesitation> نفتح القديم نفرو <hesitation> عكس عقارب الساعة بعدين نحط الجديد نشدو مع عقارب الساعة وبعدين نعلقو وهذا هو بسيطة